Ja nada chi tu janida ña tu xi ño tu inuu ji nayivi, ña tu inuu, ka kakusi inio o ka kati inio ña tu ji ñayivi chi kiti chi nou un nu xiu´umayo o ja´ayo tavi, nani kayuu te e koyu te kakunt ki kaaña o ki ka kajito. Mani tu kañaa tuu ka mati ña tu ja jani´ini nada chi ña tu, tu inuu jii nayivi chi e sii kaku kiti.